كانت لعبة عربيه كدا بريموت كنترول، كانت بتلف، كنت كاسبها في كيس شيبسي وكانت بقي الحاجه اللي جايه وانت اللي كاسبها حاسس ان انت اللي جايبها، كان ليها طعم تاني <noise> وكانت هي بتتشقلب كدا وبتعمل حركات وبتنور وتقلب ألوان كانت ممتعه يعني، كانت حاجه رهيبه بالنسبه للفتره دي.